Ku'tku tzyi'patä'istä fuerza o pyämi tzipapäpä'istä nkut säk sosupä acompañatzäkpatä arrozjinkä o tzäpäji'k o camotiyuji'k o a vece usyäk sis asado o este o calacitaji'k con huevo o calabacitaji'k con frijol, este todo jete nku'tpatä ja'kutyä tzyi'u fuerza y waye tza'mojmä waye ukpatä' tambien ja'ku pyämi tzi'u.